Kua bchinape, jaevi tëtä imbaepueregueva, erei jaevi kua tëtä iroi renda, oïmevi guinoi mbaepure tuisagueva, ëreI kua tëtäpe jae iroɨrenda